<hesitation> Risa sia seiye louwe tinou amane, tinou amane riisa yanase tinou hahaniya. Jadi tonou hahan olama itama'a maneye mesa re tinouwa olama mau pusaka re tinouwa. Jadi retinouwa mesaka olama luma maalui, mesa retinou manuela'e. Olama luma solowei. retinou remesa aiye, kalo olama luma walui maoto'e, mesa aipali asuwari. Kalu walui ehale hilou marahina raye nunuwe, tinouwa remesa na louwe ama hahaniya, jadi eetuwe ilou tinou na lou uwe rupa ramen, olama louwe ama hahan remesa ilama na lou uwe souwa, mesa ne sana se koune, kolo kolo, mangkau, <hesitation> remesa ruhute souwa meri yo jadi sou oro'e yoi tiwae sei sou ahiate'o tetap itiwae Jadi itiwae me resa bahwa remesa roulama meriyo, sasa me kalu na sasa saka reme etue tinou, etuwe tinou sai etuwe kira, elo. Reisa paka sasa reiye jadi sasa rei mere tae ituwe ilahae, ilahae kalu lauwe na oro'e berarti oro'e, kalu saka ahiyate, berarti saka itiwae, rolama saka rulai ruhete ila sae lai tetap saka hete tinio ahiyate kalu nau ilai yolama rusuwaehelu berarti bisa lai tam, mo kalu nai elawe lai, sira tahilama molama euwe ta'e laihelu berarti re mesa yanase opama pamayam teriye, opamayam oroe rooe na sakao sakae ni, oere rinsa me resa na yanase kapitana mutuanasie tue si kira bahwa remesa amare isa souwa sakau sa amana. Jadi kaluouwa usaha amana, re mesa <hesitation> Unae me sau ro roe, olieme sauro roe, <hesitation> na outuwe kira'e, outuwe kira'e tam, saka rurai meri yo, kalu lulai, ahu eur tu tusu tusu tusu, misa oroe, kele ema lo sae loloe me ro, olama mero <hesitation> mo isakae taniye duniyai alam reire bai olou haha oramuri hilou tawaen me sa'a sekan akan peme sa tetap saka hitiwae. lore tinouwa, tinouwa ro lama, re tinouwa re mere, masa ka aeni anaeru se, remanuwa meri yo, yiteo hiete'e se yope'o yete'e, yora yolou yete'e, oramuriyo sakai yama hahu me le, elai tae sakae hete se, elo ri lau ukuraruwe berarti re me laim meri yo, berarti saka sasa, kalu nai lau sasa, mesa yete kira, mo kalu lau tam, eeuwe lau hila mai siwai ta ni me saoro, mesa oro, mesa Saka ihile elu, yetue kiraeru helu <hesitation> pemesa amati nawati nawa meri yo tinou me sae wela yeuwesiye wesiye ilau amane, amane alopa mane, oeu nusama ante sei olama amarakaniya sei molama kota la'a sei, remesa saka tumatasi si pakan lauwwem sehe, remesa tetap saka remeru lai unae. Rulayurete kira saata'o liye oelo, berarti pamayam tempo meri yo, <hesitation> na saka na uere wete em, mo kalu tam saka oeu huhuile sei la alem tam se, sakana re mesa, olahae niyo, tae harus oite kira olieoroe roe, o elo berarti rei ehete'e habareya ahiyata se orowa se, mo remesa kae tetap ela. ililama le'eo, maitama to'ao toa uluwiya meriyo, leuwe mae wesieyese amanese oropa'a se, oramuri se molama makakayaniya se layem lau supa mane tetap ire mesa iyau meu lai, iyau meu lai sa oro kele emiyai ye lo re mesae mula um me Ta'e wanahatu yau roroe osipaati ye roeroe, sam leya'e la'u ya'e, mo kalu nae lau eu esi ye ro, mere oite mina na sakana um siyelu benteng na sakana sa sa'a mulai utam leya'e, ne sisinom lalatan na la'o, leya'e ahiyata ahiyata sae ns tumatai pakan lauwe anana me sam leyaru ili eu iyo mahu mahuwei iliyeu yo pasaeari ye'u, na sakana awe weru itiloi ta ama eneule risa uneule ro'e, bukan eneule eheyale tam, yeuni ama aane mase inyama ama kahidupan se, remesa meri yo. <hesitation> Jadi ite tumata la'e, i anauwe anao saharus so lahae re me yo ama aupuwa aupuwa se meri yo, aupuwa se mesa lo'o nau sai mane saka si lai si hete'e, elorei tinou rei <hesitation> berarti otiwae ni, oelo amane risa tumata sonipakan lauwese, i anuwen lahiyata se <hesitation> remesa, sakai tiwa elama si lesi meri yo, itiwae lama ma towama aupuwa puwa se meri yo, amatowa uluwiya me. Jadi oro ese ahiyate se, mo sakasi resi me Sire si mere, mae saka si unama na saka isaka, itoma, ama hahaniya, ama pusaka, aya sasae nae mulama hanu nanam tam, lo renusa re kuasa alarisa upulatala, upulatala mani kuasai lesi, jadi isaire yaru remesa harusi unaelama nae eu